A fiomagnana atôko alohany handeha amina tendrombohitra bé zany zô an, de voaloany indrindra vatagna ambana vatagna fagnay alôngany defa omagnina si zany, de faharoy an mila mivavaka anô alohany andeha, de fahatelo kôa an fiomagnana amina resaka ra hoanina, anô zani handeha amin'ny tany ambo be zany an Tsy mentsy reraka anô amina fekarana dikanzany ra hoanina somary mevamevagna mi zany an andesina fa tsy mitondra ra mavesatra be.